Ny kolera minso ah de midika fanantenana, de tonga anatin'ny lohako voalohany alongany ah izy io anaran'olona de raha aketsy andaniny koa <noise> <hesitation> kakazo, ravina kakazo de misy mainsomainso, de zegny no fahafantarako hoe ampiasaigna anle loko mainso.